أنا أنصحك إنك لازم تبدأ في الرياضة. لا بديت في الرياضة بس لازم تكون حاط لنفسك هدف. إمشي على الهدف حقك وإنت من نفسك اصلاً راح تكمل لمن تشوف التغيرات اللي بتصير على جسمك. أهم شي إنك تكمل ولا بديت لا تبدي بشيء كبير مره واحدة بعدين راح يحصل لك مشكلة في النص. لا إبدأ حبة حبة وكمل وراح تشوف النتيجة